Anao zao nahazoazo place ambonimbony, da sara eky zany maro da arahabaigny, akognaia lotry e nahavitanao an'izany, iay toa da ambany atoa da ino e rasy naniko ro, ino e rasy naniko da sy nahazo fiakaragny avao, da mandigny ka mandigny zany ro da mandigny e.